<hesitation> Karazagna vorona mety akao amin'ny telonjato akeo le misy firenenagnahy satria sasany misy le vorogna le mandalo io le karaha hoe mpifindra monina de sasany a anaty ala akany de sasany le vorogna le azo tandenana le an-tagnana io.